tooshi nei hangha o'n don hokkata ma haske hander yuure boona jimma yuure woodi sai anaftira be tooshi mei a haskan gha ghada waatta yite bol banduu bol ma gha mei toh a kunya boongha don mari haa banduu magha jee bolwata bol mei wooda yite